To ela na aka dami neneshi na ami man, gye mo ashoshi ifu kotu hun har eno ki ikyeni man ishi oni ene hin oya mo, oza rore yoma gaga ya, odo mo ene ahoza walo? Omo <hesitation> nyya fo man shini ona shoshi do eno ko owiko kwomi kotu avi ipishi wa amo kona aba ha nwa lo <noise> kani nyya ya nwa lo naga gwola yi inyo hola de yi inyo hola agwiye oya kado kamo mama, ene ozano mona na ya man nwa pa omo <hesitation> gaga ya, ode ya owikyi awo ma ya ya pyo neneshi pyo ominyo ole a adole ho, kwomi kotu adile ho do gi ipi vo iyawu wa no omo onya nyiso shini oyaza rore dam oya-gye ifu ki ikpiye ho kembo origye. arigye ada wo neneshi oya yiso ga ya, kuma oza na akadami ni ndo mun shotunehe lo nkokame bya ami eno ki ikyeni man kwomi ko otutehe kotu ni nvi ipishi kwun vo-o ebye wa kwoni ko otutehe kotu, nyya yiso ya ga akyala kuma ashotunehe kpo okede ni ene hin fun ni. Ikyeni eno ki ikyeni ami ma ya fo oyene hin ma <noise> dede, ano oyene hin oni hari odo ayoje ayya ma oza na fun na ami pyo minyo eno ki ikyeni nyyigye man awo ma do ya oya pyo minyo aman nkino odo wine ka ayaga <noise> ovo odo vese wa kweyi omo ga yoza man dam kwo mo <hesitation> nwa ya ge ko yo <noise> ojije nbo, to ka gani owikyi anu ma otun ya bya kpa awo, ami ishi nyee owa omo yoza man, oya amo kai eno ho e-oji no ofo, ofo oza neneshi ama ami de kamo nshotunehe koza <noise> ni ene hin fun ni lo, ofumo oza rore ko ya ka anya, ya gbogbo ma oya gan gi ipishi ya shun bita, ami pin ya yoza rore la, <noise> ami pin ya yojoji la kuma okede no ofun ni nma ishi oni nma byo oya miyin lo, ama ami duba ka kamo kai oya ya na ya mani oya fun neneshi la, kuma haka ofun oke fun ngwede, ofumo otoyu nwashika ko yoya ishi oni oya bi ode miyo. Vi ipishi wa oya fu shoza mo ami na wa, nawa mya <noise> ela keno kowikyi kila anu yaba lo ami ya bi ami ma ya bi ami ma ya, ami ya re kpa ayin kpa ayin kpo awa ase shishini kpo ovun ami kuma ma ishi oni kamo otoyu oni nyya <noise> yayo ama okede no ofun ni. Nde mun shotunehe lo nkokame eno ki ikyeni ami pin kiya myiy abo kiyun sai ko nmiyon no nyya ra ko buhu, nra ko buhu ipishi man anu pin fun la, ya damo ogye ya gabo kebye anu ya gabo kebye ame nga riyo, ndo riyo wa amo pyashu sho okpe, pyashu okpe nda pyashu sho okpe oza ni ganu ami oya ngma dami mo ga ga roza na ra ni, ami yayi ngmo yeye mbo, nga nyo owikyi nde ma nyya kamo kai ogye man na dami yoma ni nro man yoma to haka nshotunehe neneshi okamo nkini odo moza kase tagye ke ka nga bo onga abo ya saba oga nga ebye, a-tinarigwu to ami ado ho nga lo ami ma we ene ho ma nga lo, nwine ko yoza na asuse ya mun, awo kuma no ke yiso yawa mani ela ni nyya dawo mani ba wai owi la mbo odoi ya dane ela neneshi la, ela ni nyya dawo mani, oya awo ma ya a pyominyo owikyi wine ko yoza ka wine ko yabo yi lapawu yo, ongi ikyini, owo oye oyaya awepa do, ongo onwa owoye oya ya oweta wene do, oni ke ka ya bo lapawu.

Ene hu kede no ya kpamima nyshotunehe saboda haka shozane shi bita tokpagye dami koyaya ami kuma oza nakada mi nyya kuma ny blomnyo neneshi ipu nu sobodahaka awese kitikpi nibawa awayi ka kpawuji ka ka ni bwani ala na ba kamam oyagya neshi niya nwaha ni biaha bakada lama ny kinila wino pupu ala fu okoya ma ngwala eno ko wikye. Iyaye ho takela kpawo zakponeneshi naka bose vebe ma gebe malo ama kino bose vebe ma gebemalo ama kino zakpolo oya woyi kefu, oyawa agbaza oya nwaw eno kowikilo, ma kim iyeyeho yakela nenesu ozakpo sho fu zano ya kani, onwo owe onelo oya onwo owe one bele ma oya nwo nye soboda haka nyya kadala kpoko nyeku ayim bawa kitikpi ni kuni alagyo baya ozana wiyeye kala gyo ba ka ala zakpo oya nwala eno kowiki, oya woneshi dala har ole kadole kala nala bagani owuso natahabo nalemani